Eh A jaɓɓii, miɗo mbadii haaɓtude eɓɓo nder laanaaji moƴƴi ɗi waɗi si jooni, sabu mi ɗo waɗi nder ɗoo ngam haanataa ɗum. Ko waawi waɗde mi wallitii ngam waɗde laanaaji ɗoo? Miɗo faami ko ɗum waɗi faa jooni.